هو طريقة المسافرة بالنسبة لية المفضلة هي بالسيارة لأنو بالسيارة نتى عندك التحطم فالسرعة الي راك تسير بيها فالطريق الي راح تاخدها فالموسيقى الي تسمعها وحتى يعني فال- فالجو المناخي في داخل السيارة نتى لي تعدلو نتى لي تخيرو كيما تحب